Karazan̈a vandrom-bazàha haiko: vamaho, zay zen̈y ten̈a ny misy aty, bakà eo pistasy ia, feno koa pistasy aty, avy iô eo vanio, avy iô amin'izay kakaoety, zen̈y.